Oli babé simano surubo jibajé so soomé nang éwagéén sén érasihon. Ēwagéén yo yoomé yara oli bugaan guñugét babé. Érasihon yo yoomé yara bugaan élunlum